izy koa hamakivaky i Continent Asia andeha tongotro, mila miomagna amina akanjo mafagna, misy kiraro fetigny mandeha antongotra, avekeo ahagniny, ragno, le raha jiaby ilaigny an-dalagna, raha manjary andriagna an-dalagna, avekeo˂hesitation˃fomba afahagna mifandray na mignerasera amin'ny olo jiaby ita an-dalagna ake